<noise> <laughs> Fomba famorona tsinjaky lasa mahazatsy. Ah! Zay gny raha tsy haiko zay. Zaho taoko tsy mahay mitsinjaky aho sady lafa misy zany gny fety, zaho amy placeko eo avao mihetsiketsy fa tsy mihetsiky tsy mitsinjaky amy olo maro rey ao fa menatsy aho fa zaho tsy mahay mitsinjaky, tsy noho <noise> kizahin'olo avao.